Pakistane finatawa mudun, ɓornade tubamaje daɓɓe <hesitation> sayalaje juɗɗe e kaŋum e yopude bahe mun. Sabi sakkitiima alsilaamaaku jaaliike ɓe, naatii e nokkuuje maɓɓe ɗee sanne.